Emi eyi tul te esi nu inum nu igbulanen nu udum, ekotu ma mu udom dor iwin ekein na usokun nu eni ewol yor, ututu yor ututu okunu nu donw nu mi wol miyin dor ewey nu domo, nu nu mu domo dor me wa ke oku ma mu omo na modiomosume miva ja, omosio mo kotu ewey uvai num mor kperi ma mu omor na nu mi min yor mi bine okunu mi va ja dor me da kotu atumn iva me iva ke oku mamu egidi da nu aya omo na, eta kpriya ma mu omo yor modumose oyi mova moja ekel mu inwin oku me rere dor ewey na me ta me gidi da nu aya me ta me ta kperiya ma mu omosi na odulo mamu oyi ovan omo wor ovam moja o dor da nu aya nu eyan omo vuram yor me kotu omo vuram yor ma mu yi dor oyi te dor me kotu oyi meja se uto, omosi na oyaw nu ewey ofaken mamu oyi ovan wor moja okuveni kom omo yor mo mo duko ma mu idiomosen nu oyi, oyi mo domo dor oho nu omor yaw, emene te ubo yor uviresete dor ma a blabal ubi mu eken nu inum me vo ta kie ewey ovai omosi me wa ke enu oku yor ma mu te nu wa ke enu oku yor ma mu te nu ga. Eni eda me yaw ablabal ubi mu ubo ewey uvai ovuram yor dor me kobiri ewey uvai ovuram yor me kobronu dor nu ewey yor nu ekpeki nu ovuram ofiekime yor me kobrone, ekobronete dor esinesio eda me ja uto nu nu me yi ja uto dor evon udi <hesitation> evon udi evam me ta kperi baw mamu baw ede me yi yaw iblabal ubi dor ublabal ubi nina nu eyaw te yor inum tulu nu etulu me mene mu iwin udom, etulu da gbolo egu mu gbolo ke egu mu da nu aya yor evon okpoki nu udi nukuru agrade nu eva me ta do oho nu emene te iyio dor onu ote nu iva ede me venye enu dayo mamu dayo okuekue mu inum nu egbulamanen nu omo yor, dor oho nu evenyete enu dayo, okpoki nu eva me mene iyio yor evenyete enu dayo evirese te dor omosi yor, onu ote isay edame yi kwekwe ivivura, okpoki nu adi nu esu va me mene, me yaw okpokiyo nu va ta inum nu abo bonu ivom ubi nu ekenyo kem mu inum nu ekenyo ugen ibuvren <hesitation> omosi ogen ibuvren dor mu gidi ewey uvai da nu aya mu ta mamu inamu ibuvren asisekume inum iyor iyi nu inum baw akpainy wa yor me mene dor kem emene te dor oho nu eta tul te ba nu me mene inum yor dor inum nu abo banu ivom ubi yor me gena, dor eveyente enu yor eviresete eda me kire kire ivivura mu osinnomo mamu ovirivi nu.